أول شي حاول تختم يومك بقراءة القرآن أو القيام بصلاة ركعتين، بعدين خد لك شوية وأت للإسترخاء، ممكن تشوف مسلسل تحبه، أو تقرا كتاب، وكمان حاول تسجل في دفتر ملاحظاتك الأشياء اللي سويتها خلال هذا اليوم.